اللغة الأجنبية إلى جان زين أعرفها أعتقد الصيني، الصيني زين ولا بعد حتى في لغة المليالم، مال البرادات والأسواق كلهم يتكلمون مليالم بعد لو نعرفها جان زين.